Nth'i la cha'jen ni la nunthe sua la thi ndathi nithjo diciembre ya tatukin ero ndathji thi nithjo febreru, marzu ya ncho tusua nth'i je' ya nth'i la je'a nunthe kin nthi'i la nunthe sua sandathi ni nu tu'ua nu nu a nu guestan nu ya ya la thjia la sua o ke'e ni tsigue'a ni thi xri ni thi nunthe, nunthe sua sino eni la nunthe <noise> xran xra nunthe kin la lugo nunthe so sua ya chasen ni nthe cha ni santa maria thi thi ni sa sinthe la ya ni tukin la thu chirin nda'. <noise>